. Ágwo̱ ilú éti úgwe̱ɱ adé ágwo nitán akpan̄iko. Ákpe̱táṉ, Ákpánikó ké ɱkpo̱ sé áfo ánám, ágwo áládá ikúd áfo ké ídém ídém áfo, idéhé áfo áwu után úwo ƙe émmo imilú éti úgwem, ágwo áwidá ṉsánsán ádákúd se áfo anám áde, ewọ ké ágwo áde áde eti ágwó ndién ké ányé, álú, éti úgwem. Ámmá álu eti úgwem, ágwo̱ alá kpád úkpélé fién ánun ásìke, úkpéle fien áje̱m, ífiók, úto fién ákéné úgwem áfo alúhó. Idéhè, ágwo, àse áloko agwo mbo̱ho mbo̱ho̱ áse édá ekúd Ké úfọk, Awasì áfo ákáhá, ágwo álúkúd. Eti úgwém áfó akémé íde ágwo̱ ánọhọ agwọ item̃ ké nták éti ugwém áfo, alúhọ. Áyiené ké idém áfọ, áfọ ṉho̱ ánún álád itóm áde ánún ano mbon nfen, mbon fén enún, úke̱ṉe fién. Áfo, álá, yie ágwo ánye áwák ke nták áfoáseke áno ágwo ṉti i’teɱ. Se ndiónó mbángá ádédé